Ndaawͻtwe biara mu no, m'enyi bɛgye dɛ wͻdze da kor tsee besi hͻ ama me na m'ayɛ no mu edwuma dͻnhwer du enum kyɛn dɛ wͻdze nda enum besi hͻ ama me dɛ menyɛ da kor biara mu edwuma dͻnhwer ebiasa. Siantsir nye dɛ, sɛ mopon fi hͻ dɛm da kor noara a, dͻnhwer du enum na mekedzii wͻ hͻ no, ͻno ekyir no nda aka no mobotum dze ayɛ adze fofor ma ayɛ yie mbom nda enum no dze mebɛberɛ papaapa.